Ñy toetsy ny ñ'andro, a Zapôn añe: Misy Ñy toetsy ny ñ'andro mosôny zao, <shushes> misy koa Ñy toetsy ny ñ'andro mivanta noho <shushes> kôntinantaly, misy Ñy toetsy ny ñ'andro taiga noho tedira, <shushes> misy Ñy toetsy ny ñ'andro torôpikaly.